د وچ پوستکي د ساتنې لپاره ورځني مناسب مرطوب کریمونه وکاروو. د ګرمو اوبو پر ځای باید د یخو اوبو حمام واخلو. نرم او بې عطره صابونونه وکاورو. له لمر څخه د پوستکي د ساتنې لپاره لمر ضد کریمونه څخه ګټه واخلو. همدرانګه د ورځې ډېرې اوبه وڅښوو چي پوستکی ته اوبه ور ورسېږي او هغه خواړه او میوه دې وخورو چي ډېره اندازه اوبه لري.